باش تطيب قهوة تحط الززوة تحط فيها الماء تحط فيها مغرفتين سكر ولا حسب انتي قداش باش تعمل كمية كان باش تعمل فنجان واحد مغرفتين سكر تحطهم في الززوة وبعد تخليها تغلي تحط مغرفة القهوة في وسطها تبدى تحرك فيها بالشوية تخليها حتى هكا بالشوية تفور وتطلع بالقدا وتعمل وجها القهوة العربي معناها كفاش تتعمل تخليها هكاكا ومن بعد هي تغلي وأنت تطفي عليها تحط فيها قطرات الزهر وتشرب على روحك